أنا بدأت مؤخرا أحاول أمشي عشرة آلاف خطوة في اليوم. مثلا، ثلاث لأربع أيام في الأسبوع، بس جبل صراحة يمكن خطواتي ما كانت تتعدى الآلفين أو ثلاثة آلاف لأني أشتغل، فالجعدة على المكتب، بصراحة ما تخلي فيه حركة كثير، بس من بعدها قررت إنه أحاول أمشي عشرة آلاف في اليوم عشرة آلاف خطوة فتساعدني يعني إني حرك جسمي ويكون صحي أكثر.